E mi ɗaano awaaji nayi yaago jowi(four - five hrs), hande mi waɗa ka ɗaanaaki awaaji jeeɗiɗi yaago jeetati(seven to eight hrs) to mi heɓino miijo.